Rí ikhúún nda̱yo̱o̱ xu̱kúꞌ tsú phú más gagi júwá, pues nimá na̱nguá inii̱ rí miruꞌjun rá, ikhiin tsúꞌkhui̱ xu̱kúꞌ tsú xu̱wáánꞌ. Numuu tsú xu̱wáánꞌ rá, pues nuña̱wa̱nꞌlí rí miruꞌjun, xúꞌkhui̱ jaꞌnii e̱ñu̱u̱ xúꞌkhui̱ jaꞌnii e̱tha̱ rí ikhúún rá mí. Nuña̱wa̱nꞌlí, porke miruꞌjun nundxa̱ꞌjue̱ mú nduyáa̱ tsáá, o̱ nudxawíi̱n mbá ñújuunꞌ nawáán, nawáán xra̱a̱ o̱ nawáán e̱ka̱ mbáá xu̱kúꞌ, ꞌdu̱u̱ má nundxa̱ꞌjue̱ xúꞌkhui̱ rá, o̱ nanúngoo mbáá xa̱bu̱ miruꞌjun, ꞌdu̱u̱ má nundxa̱ꞌjue̱, ikhaa jngóó, rí ikhúún phú na̱ña̱makúún, phú na̱ña̱wu̱un tsú xu̱wáánꞌ, numuu phú xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ phú i̱tháa̱n gamakuu̱n, phú nuña̱wa̱nꞌlí, nuña̱waa̱n guꞌjuáꞌlú ríjndo̱o ríꞌkhui̱ mbáwii mangaa, rí miruꞌjun, ni na̱nguá inuꞌ xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱, xra̱ ú lístú júwée̱ rí ikhii̱n, ríndo̱o náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ nawáán mbá ruídó, o̱ nduyáa̱ tsáá e̱ꞌkha̱, o̱ nduyáa̱ tsáá nanúngoo, nu̱ꞌdu̱u̱ má nundxa̱ꞌjua̱jmaa̱ xúꞌkhui̱ rá xú ikhaa tsúꞌkhui̱ tsú xu̱wáánꞌ ja rá. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa tsú xtílá, mba̱xtá, phú sobre tsú phú rá, más rá, tsú mba̱xtá mámbá órá ꞌdu̱u̱ má rí naꞌni ríꞌkhui̱ rí miruꞌjun ꞌdu̱u̱ má nandxaꞌjuée̱, ꞌdu̱u̱ má nadxuu̱, a̱ꞌkhui̱ rí naxkhaxáa̱nꞌlí mí mangaa tsú mba̱xtá, phú nadxuu̱ xa porke na̱nguá iꞌguii̱ kásí. Wapha, órá ú gíꞌdoo̱ rí mandxaꞌjué. Jamí xúꞌkhui̱ má e̱yo̱o̱ mangaa tsú xu̱kúꞌ, na̱nguá má iꞌgu tsú xtá ngidiꞌ mangaa e̱yo̱o̱, porke wíji̱ má, nakui̱ꞌtsii̱ má miruꞌjun, jngáa̱ aꞌkhui̱ rí na̱nguá má iꞌguii̱ xúꞌkhui̱ rá. Xúꞌkhui̱ má xe xedi̱ mangaa, na̱nguá má iꞌgui mangaa̱, nakui̱ꞌtsii̱ rí miruꞌjun xe, na̱nguá lá exnúu̱ gajmá rí mi̱gui ꞌán, sino ke rí mbáxngaa ú iꞌguii̱. Lístú má xtáa̱ ñúúꞌ mba̱ꞌyoo̱.